Jiimən faraə mo na jaʊ rə moriiyu, kamən farə mon no hii kwewi. Karbən kwiitən gujii, n'siimən yullu, na kwiitən bʊn bə chəllʊwʊm, jiimən far monan n- no rə moriiyu, me wʊki biir, bii da gʊllʊmməm, biida kwai bə latətti yəm kamən fare monan sikak n'no rə morii.